Te iyo ɨ́ɨ́n lapicero, te jnɨso, te kui'a wa'a xindeña'ai, xi taka ye ku-iniso ye kala'aso, te ko kala'aso, taka ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n ye ku-iniso, ɨ́ɨ́n te jnɨso te kala'a níso xi wa'a, te ko jnu ñatu te ko ña kú kua'a kalajniñoso, kú kua'a kala'aso ta ye ku-iniso.